Bai titi tura suat a, bai titi a iwa datitik bua balanga abis masa ata tamaton ta ka tura ikan tumis-tumis ira ni matelas a mo. Kalau me suat a, tawotu marani wamari taka tua ngada tuntunu ra ira ni matelas a mo tasabi jatei loka